Karazana fizakana maro ndrekany a franse a, angle a, teny gasy a, teny alIemand-gna a, teny chinois a, teny zaponais a, a teny coreen a, teny comorien a, teny arabo a, srilankai a, indien a, de portuge.